Yato kuliah anu <hesitation> menurutku <hesitation> parellu karena bisaki rupang ilmu <hesitation> bisaki rupang sula buda. Buda ditandai, buda pangalamannta <hesitation> kejo kuliah buda <hesitation> <noise> tea disengi biasanya jo kampong banyak kuliah manjadi di sengi ya to kuliah baluduka apa yeke taulako kamponna takna kuliah biasana anuariki tauna sangarki tau baga. Sangarki tau baga ditandai jadi nake to parelluna malekuliah. Supaya muluduka bisaki rupang jamang maballo, <hesitation> Bisaki rupang cewek rikampong natau aparka <hesitation> di pamasanangi tomatuanta bisaki rupang jamamelo di buda gajinta. to tomatuanta aji. jalan jalan bala nulai. mallojamang pasoroki makuliah parelu makuliah apa keanu tiro-tiro keluarga ki sekola ta na biar to ki tamat sma ki tae apa nang harus ki makuliah.